So a yi'i ndiyam, to mi yetti a yi'ude ngari e ɗum waɗi go'oto, ko honde teeltaa woni. A ɗaɓɓiti pan e reɓe to ɓe taƴi ko duuɓi e walla sɛddu walla ɗiɗi ɗoo laɓɓi duuɓi. Kadi duuɓi don, a waɗa teeltaa, e tawa a waddi e wone e jam. Ko ƴeewde, a waawa jooɗude ɗum kadi moftaa kala, suɓo hala ton hite sago miiji ko gootegol?